Questa a l'é bella. Dipende che muxica; pe quella rock, che me piaxe à mi, tutto sta int'unn'idea, unna melodia, un riff, un gio de chitara, un quarcösa che o giustifiche a canson, che e gente pòssan regordâselo.